सूती कमीज कमण्यें बणौंण, स्वो मैं आपते बतौंदू। दरअसल, एक पौधा व्हंद जेकु नूं ह्वंद कपास। ते पौधा का बीजा चारों तरफ जन कुछ ना रेशा जनसि बणदन। जब से बणा वजंद, बड़ा ह्वे जंदन सी रेशा, तूंते निकालदन छिन। तूं गुच्छूं ते हाथ से निकलदन, फिर तूंते ओटदन छिन। तब तूंकि कताई करदन, तब तूंकि बुणाई करदन, तेका बाद एक सूती कपड़ा तैयार ह्वंद। ते सूती कपड़ा बाद आप ते सूती कपड़ा ते टेलर मूं द्यावा। तेता ब्वोला भई यो कमीजो नाप दी द्ये, तेसे कमीज बणि जंदि। यमण्यें बणदि सूती कपड़े कमीज।